Kayi shi shi ani mu mchi ƙa turi vir ƙa hara lari ta tuwa beya beya beya ta tuwa ata kasil thaku tsuwa ani mu asuba abaka ta ƙaka kanya anita watu malaika kila mu gha ghatini akwa tuwa to ta wutu shatam ko ta wutu suna dimi artuwa